Wange erimi ni e̱ta ye nti ga ọvavum wa e̱fa <hesitation> e̱fa je and ma̱ ọdọd ye̱ erimi ni eta wa-a o̱dọd ikongo ọdod odod ikongo odod je nam neme ni ge so̱ram nzene mo ezizigi nzigi wa mo ji ezizigi, akpa ikongo odod nwe je afu egbe beng ndenyi gwaam eji-cos aye ọdod nwe ja mọ e̱gama erimi ndenyi mo je n-ne gberuk se ukana ni-u-u ujeb mọ unyi m ujeb mo je unnyi ni mi-nji nkpa iko̱ngo mann a-mann <noise> ye ere egomo ena mo ewana ga odod nkpa mo je mfu njeb mọ gbogbori gwud bẹng mi-njak ezen eyayan eje ye nto ẹzẹn egot njak mfe <noise> nto egene ga dong mkpongọ mo mfe nto ekpa nkɨ̃m ekpa nwe mfe nkɨ̃m mọ je gbogbori gwud mfẹ mi-njeb eyim, mfe uda mfe mo unuk mfe maggi ngo̱m <noise> m-m-maga ezen nwe ovevum egtni mọ imi egɨ̃ni mo je gbogbori gwud ezine kakung mm-nda ikongo nwe ikongo mann a mann efɨ̃n je gerek <noise> mi-i-i <noise> N-nda akakẹ iko̱ngo o̱do̱d mfe mo akeng nkpo mo nkpo mo̱ je ga-a ulẹ egbege gerek nam mi-ngbtno mo mfẹ mo igen denedene ne ebam egara mo̱ denene ndo̱p mo̱ nzene ndop mo nzene mboni ego̱no̱ n-ne mo unuk ema mo eba ma oveven ba ema mọ eba mi- <noise> nda-a nkono oven nule be mboni mfemo mfemo je nzine mi-noro mo ndogo ga ezɨ̃ba <noise> egọnọ ga eje ye okpup a ere ga dong mi-nda okpuk nwe akang nfe ga esa mbaga mọ efo̱b efɨ̃n ndono-noro mo no nyai unip ndɨ̃ma mo gbọgbori gwud ewan nda mo akung mfe ga-a ugon nda ọdod mfe <noise> nji mfe ga efia nda ule <noise> nwe ji nji je gbọgbori ezinẹ ebani nji no ga eje nwe nji mo- beng nji beji nwe kong mboni nji beji yida wa ga ujiji <hesitation> ntak ga aye ẹfa okpup ere epigi ga ẽmi egbe nji mo je nua-nua akake odod nwe erimini jẹ odọd-ri-ikongọ nwe ma so od ene edop ni bi ma so-od ere ẹne̱ge ga ege ede nwe, nwa ma ọdom ga ezane m-ni neme odom dejere nam asi-so, wane-e-e, ovimi bejiji nwe-e. e. e erimi ni. Wa ne namo, wan nwe̱ ena e̱gbe̱ beng ma gwam uma usang ye ubaga mo uzigi ma o̱dọd nye unyi ni-ngbɨ̃ni ekɨ̃b ogon ja aso̱ọd-ram nji nzigi mọ ge̱ etu ye e̱nung egọm erimini ga ma egbe beng egbe inzigi mo̱ ga sood-ram ma ejije ma orimini ye ere erimi ni bi wang nwe ena ni gwo adọd ye erimi ni eta ma beji erimini ni eta ga ọvọvum. <noise>